Ddumdumal oha chanja nun demom. Buran lesapo e jwe anyalade. Gam heba nyuka hisa. Kobo gam do yaw tira derdi komu. Kobo gam do genyuki haba balfere.